एक दिन मा मि अपड ईमेल तीन या चार अपड ईमेल चैक करदू। क्वी महत्वपूर्ण ईमेल होलू तू मी रख दींदु। निथर हटै दींदू।